ادوات الكهربائية, faydei, khalata ika sadin, maknasa kahrabani ika sadin, makwal'ika sadin, furun kahrabanil'ika sadin, haya malleka ika sahila kirote kna.